نجم نتفقد هاتفي حوالي عشرين مرة في اليوم. دايمًا نحب نشوف الرسائل والمكالمات. الهواتف صارت جزء من حياتنا، ونتواصل مع الأصدقاء والعائلة بطريقة سهلة وسريعة.